Te ya'a nana jani xhinana lenta kuxo'o, nu ni'a nuyii yuxo'o yenantaxo, tejinaka tiaxo no kuayi yikale kele niño <hesitation> <hesitation> ku inki ante ñoo, teluyi kuu nininá xhikuntia nalekui xoc <hesitation> no kuaxo xhikoxo, nuu xhitó likixo'o aña'a no kuaxo kalaxo niño telate kañaitu ña'a axotaka niño taka lokana xona té kuka jañaxe teyinaxe koxo'o <hesitation> in.